Tɔɔ kama indɛ mu su dɛma vɛvɛ dɛkɛ onɛt akpanɛ na asɛt asɛsɛt kpɔtɔrɔɔ tɔɔ ɛsɛt kpɔtɔrɔɔ musu yatɛ nɔɔ <hesitation> musu zɛ sɛsɛt kpɔtɔrɔɔ ba ɛgya <hesitation> ɛgwu obɔɔ ba domin dolɛuvamata mu wɛnɔɔ egwu obɔɔ tɔɔ mu sɛsɛt kpɔtɔrɔɔ tɔɔ dolɛ mu wɛ nɔɔ eguw obɔɔ tɔɔ dolɛ mu wɛ nɔɔ egwu obɔɔ tɔɔ egya kpɔɔtɔrɔɔ din ewɛ amfibi emusu wɛ na amfibi esɛt kpɔtɔrɔɔ ewɛ esɛt jɛ. <hesitation> e onɛt sɛt vɛ ewɔø nu tsɔki domin musuku wɛ na amfibielɛ ba eygya mu kpushɛ musuzɛ kpa ba kɔshangya muzɛ kpashɛ muzɛ kpa domin inshɛ amfibi awe tɔɔ amfibi ana yikɛ <hesitation> onsɛt asɛt kɔtɔrɔɔ tɔɔ musuku vɛ mujɛ wdɛ jɛdɔɔ musu gyɛgyan kɛ siyɛkamu musu sisɛt kpɔtɔrɔɔ din ba tɔɔ gaskiya masi tɛkamunɛ echɛ bimu ewɛt sɔrɔɔ dɔmin dɔlɛ nɛ, Mu jɛ gu <hesitation> ojɛ gɛsa egyan kɛ musu kp na mu koɔɔ amfibi din mu jɛ da alum inda musuku wɛni evaru kɛnna mususu <hesitation> ejɛp musu kpashɛ ajumu eti to mu jɛ da alum muchu wɛ kailam sosoi muku jɛ awa kailam sosoi jɛ alum muku jɛ alum chu egya mu musu kap enai siki dop enai siki go kporop elɛ muku yen ozat mu ku korori kamin enai duo gwai ozat gwai ada gwai dusa gwai duk regyan kai musiya dai siyi kamu kpa eti me edoo namu ko amfibi <hesitation> gwasi tɔɔ musuku vɛ mu kap oshinkafa namuku kpashe okpa na kap oshinkafa mai afen enci ko mai fen enci tɔɔ inda sana kap oshinkafa din mɔɔ dɔi musuku gɛp mu kpu <hesitation> mu doi achuri muku dɛp mu kap musuku gɛp mu ofu enji namu kpashɛ namu kap saka ba kpasamu ma namuku do muku doro doro chukki doi hukki kada unanna ba dun oshinkafa mu saka annana mu enyi nɛ mu fabi nɔɔ obɛ domin obɛ musu yani, o doki oshinkafa tɔɔ dole yakamata mu kpashɛ mu ozonkin obɛi gwui agirag jɛ obɛi sana enyina vɛ select nɔɔ muku shang agiran wa wonu osoki obɛi su zɛk tɔɔ mu ya enkɛko bhen mu subuma edorɔɔ shinkaafa enyi zɛk gɛni tɔɔ musuku zong ma namuku afber mu ong ma namuku gyo ba numuku <hesitation> kpashe mu kpɔɔ mu dorɔɔ mu vuck shinkafa ma wanjɛ sa nalem namu kpashɛ namu dorɔɔ musuku dorɔɔ sit musuku dorɔɔ ma musuku wɔnu <hesitation> otaki namu kpashɛ namu shang otaki muda <hesitation> shinkafa din akpashɛ afat na attɛp azizɛ tɔɔ indɛ musuku vɛ mu kɔɔ abuhu naenyi mu enyi kɔɔ abuhu akyɔɔ muda effusha musu kpashɛ musu fusha nɔɔ musu ya endɔnɔ musuku kpa tɔɔ mu shang otaki ma tɔɔ mu bai kpa ogɔnɔɔ oshang <hesitation> musumu shang otaki ma tɔɔ namuku gyɔɔ babanchi namu <hesitation> oba enyi bɛi <hesitation> namu ba otɛgk musuba teryk teyk mamu mɛi Mu tɛyk mai namuba bwup muba bwup musubu bwup ma namuba <hesitation> ogara tara awa enyi mu gimasi awa enyi mufu jɛ ju awajɛ musu enyi vɛ sa wɛ na antara ba na mu gɛmasit awa enyi namu kpɛt na kpɛt shinkafa nu shɛi. kɔɔ na mukpɛ nɛ musuku kpa ma mukpɛ tɔɔ mu ya kpashɛ ojamu egam musu kpa etɛ nu kpɛ ama eti onum si zizɛ ba musumu pɛt ma namukiu gara akwai acɛ sa kpashɛ sat acɛsaka sat saka sat gɛmbɛ tɔɔ mu ya ɛmbɛ din kwa wa kpashɛ wa jara ugi zɛ ajɛ shang mu jɛt osaka saka shang ma jetosaka mɔɔ din tɔɔ na mi fu enkɔɔ jɛdanga tɔɔ anfɛ miki nɛki gɔkɔɔ tɔɔ agjɔɔ na sɔtɔɔ miki mɛsit miki gyɛp mi dosit muda agvɛnak saka ba musu yambɛ nɔɔ aɔvenak wɔnu gyɛsɛ ba waba fu enak bɛi akpashɛ atɔɔ tɔr mususu gɛp <hesitation> ajvɛnakɔɔ sa tɔr namu lunci vɛt musuku lunci vɛtɔɔ tɔɔ mu ya vɛi vɛi daciwa indai. <hesitation> saka shang vɛtɔɔ mu yɔ aga saka dor agvenak nasa gyɔɔ ba gogkɔɔ baci ba tɔɔ dage gogkɔɔ musuku wɛi nɔɔ <hesitation> egyang kɛ musu gɛp gwui mu wɛ ni <hesitation> ni edet <hesitation> etɔɔga ewɛrɛnfu,

namu kpashɛ namu jɛ gonasiyɔɔ egyagkɛ musu gyɛsi <hesitation> eknke musu kukɔɔ sisɛt kpɔtɔrɔɔ gɛmu na mu na cɛmu na awɛmu nu duka <hesitation> echɛbimi misiki wɛmɔɔ musuku vicha mu enyi gwui egya musu vɛ yucha vɛ. <hesitation> adama otɛtɛma ayama onammama ajɛ odop so that in saka ba mu vɛi tɔɔ enkɛkɛ agyɛikpɛtaguk nakɛ tɔɔ ama musuku jɛ alumpɔɔ nɔɔ doli mu kpashɛ <hesitation> musu sɛsɛt kpɔtɔrɔɔ ba don mu wɛi gyɛru saka <hesitation> mɛk sa kap elampɔɔ nɔɔ mu zɛ zusha da aga musu zɛjɛ agwan ba mu llɛ gbɛsima mu vɛi jkɛ tɔɔ amɛk sa ci bada agan nɔɔ muku zɛ yosa mu shɛi mu vɛi e munu kpa nɛ mani kpashɛi e ma kap ajvɛnak ba tosit e ma kap egya si kpusu ba alalɛi musu fusha ba tɔɔ <hesitation> sanadai kɛ dai musu zɛvɛi pɛt eygwai vɛi ai emu mu sisɛɛ kpɔtɔrɔɔ ba tɔɔ muku gɛp sisɛt kpɔtɔrɔɔ din kusu nɛ kusu <hesitation> dolɛ mu kap iri kiti aga jɛ musu ku ku vɛi kap <hesitation> egkoɔ <hesitation> abi gyɔnɔkɔ ba tɔɔ musuku vɛi musu kap <hesitation> ajai jurunu watɔɔ shinkafa tɔɔ muzɛ kap, <hesitation> <hesitation> oridi tɔɔ oridi musuku yagkɛi nɔɔ ima si mani kap enkɛ tɔɔ masiki kap mai fɛ tundat maifɛ tundatɔɔ din mujɛ kpɔɔ shang agɛrang musuteu shang agɛrang kɔɔ musuku ma obɛ suku kpɔɔ musuku gyɛp mu ok muenyi kapmusuku gɛp muenyi shang enjin ekapa mu siki kapa mu unvai tɔɔ namu tang oridai tɔɔ kamin mu tang oridi shang agɛlang muda esisiri kɔɔ anunu wazɛ yi kpashɛ wazɛ gyi gum. <hesitation> enkɔɔ oridai din sɔɔ saka musu shang asɛrang kɔɔ dukan jɛ wa kpɔɔsha sizɛ gyi gum ba musuku kɔɔ mankpa osa mudai mu enyi vɛi enal siki dup nupɔɔ tɔɔ ba mushɛ nɔɔ <hesitation> ogɔnɔɔ ovu vɛi musu vɛi owɛ nu damuwa tɔɔ enai eba dɛmasit oridai siki demasit oridai indan ridi suku mɛt egɛgkɛ suku mɛɛ nɛkɛ osati kɔɔ sati ava tɔɔ muya mu ya sukuba mɛt muba yankain oridi mu kucu ba ze chɛt chɛt chɛt egyɛkai tɔɔ suku zɛ ma tɔɔ baya ba ku shɔɔ ofɛ na enyi tɔɔ muya vɛi oridia kushɔɔ dɛkɛ kuku wai agfang suku wou agfangkoɔ tɔɔ mu fu agɛirang jɛ pashi muba kpashi muba shankai ageran <hesitation> oridi din musuku shang kɛ, tɔɔ mu yi aridiɛ wɔɔ kasusit adadɔɔ sa <hesitation> ma akpashɛ sa alɛsambɔɔ musuku nɛ kɛ adadɔɔ awɛi mɔɔ tɔɔ ma tɛkamu <hesitation> encht oridi tas olɛncit kuma lɛncit kuma tɔɔ muya oridi su kpu okirki ba tɔɔ evyɔɔ musu yajɛ nɔɔ jini wɔɔ oridi ama musuku shakɛi ovomitine kɔɔ dai mu shakai <hesitation> agirang jɔɔ jɔɔ nɔɔ sana pinukunɔɔ musulcu shakaki duka siki egɔɔ enukɔɔ tas <hesitation> ugba pɛisi <hesitation> adadɔrɔɔ tɔɔmusuku shang agɛirankɔɔ shang nushɛi kɔkoɔ shang nɔɔ kpɛi musuku jɛ mamɛkɔɔ adadɔɔrɔɔ <hesitation> awɛi na. mɛkɔɔ tɔɔ akpɔsha biɛjɛ saka kpɔsha biɛjɛ tɔɔ shikaina muya orudi mu kucu zɛ ggɔ ggɔggɔɔ musu gɛp fu abi enak kɔɔ mu fu ajɛ nasara nɔɔ jɛ <hesitation> wak shankɛ ma shɛi ma lumpɔɔ muda <hesitation> ridai su kposha su fɔɔt owɛi na eban sɔɔ sɔɔ suku wɛi nu ebentɔɔ muya kɛtai kucu chu soɔsoɔ sukuk chu mu yinko kɔɔ awa saka wɛi zasit nɛ mu <hesitation> enyi cowa mu enyi kɔɔ obuhuava kɔɔ buhu atat tɔɔ mu enyi vɛi obuhu naenyi nuwɛi wajɛ <hesitation> na gwuisit wɛjɛ adubu dɛr ata na agwɛkyɔɔ amɛnyi dubu dɛri ava nu ekyɛkyɔ oridi sunu gba amfibi baama mu ya kɔɔ sana gba nɛ ba tɔɔ mu enyi ejkɛ kucu wɛi nu garanti, gongɔɔ sosɔɔ ga sɔra gajɔɔ amfibi kwai ma kpashɛ makap osava masi kap sava din gaskiya ma tɛkamun ma morɛjɛ sosɔɔ domin enkɛ shan ma kɔcɛ domin bisi kap bi kap elam si makpa <hesitation> aheltre ava isi kap jɛ ma tɛkamu sai biba <hesitation> zung. Ridi nu chuk mda avɛp awai har bi shang anɛt sa dlinga agbɛp oridi kadiai aba vɛp don musuku <hesitation> gbɛp ba tɔɔ ma tɛkamu amin mu jɛ ba riga ba zung ridi ajɛ nakai tɔɔ muya kɛshang. bɛ kpashɛ bɛ shangg bɛ sa gɛ tɔɔ saba yikambi gɛpɔɔ nɔɔ tɔɔ ba gyi saba vɛp ba har avɛp azung jɛ ambɔbɔnɔɔ ma ama ojkɛma ma kpɔna adida sasi nɛkɛ anɛpɔɔ aya awa a gɔtɔɔ har saba kpashɛ saba vɛp oridi ma din ba tɔɔ ogkɔɔ kucwai vɛ konna sosɔɔ majɛ sung adida na gyuɔ nakambi jabi amɛk indɛmbi bisi ba kap na jambi gbam bisi kap si gajɔɔ ama bi godesɛni domin egya kai bisi fujɛ da anjan na kɛ bi kɔɔ kusa buhu otundat bisi jɛ da ajan tɔɔ har bisi gwuisi omillion naenyi ni gyai tɔɔ bisiki gap har, <hesitation> ane tɔɔ akwai ambɛ sa kpɛiti yikambi uzizɛ vɛ bɛ kpashe bi tangan sɛbi bɔɔtɛmbɛ ambɛ sajɛ fom amɛ asɛsɛt kpɔtɔrɔɔ kama inda musu vɛ nɔɔ tɔɔ egya kɛ si bɔt ebɔttambi o. <hesitation> obɔɔ na enyi bi dɛn enkɔɔ amɛkɔɔ sakashoɔ bawɛ bɛ siki chɛ bisiki guɛ baci ba tɔɔ obuhuɔɔ <hesitation> bi dɛn <hesitation> osackɔɔ naenyi tɔɔ kɛ bi kpa amfaril nakɛ bɛ dɛn <hesitation> enkoɔ sɔ amɛkɔ saka shuɔɔ ba inda bisi jɛ gwui <hesitation> enkɔɔ oridi olop ba domin mamɛko owɛi na amfibi soi soi su wɛna amfibi <hesitation> owɛ adubu ava dubu atat tɔɔ ama musuku wɛi ni enko mudɛinɛ mujɛ gww enko ridi tɔɔ mu makpa amfibi ojɛ gwul agiran koko mu shang anɛt kapamu jɛ amfibi sa kapamu jɛ amfibi, Ku makoɔ so emma mudai nɛ egyagkɛ bisi e kpashɛ bisi enyi kpa kɔɔ so amfang den bi jɛ mamɛkɔɔ enfɛ tundat bikisi tɛp bi kap soisoi bi kap elampo nabi ma ya avɛ afang sa kpsambi tɔɔ ma wɛno <hesitation> ma myɛ ejut ma vɛ magɛ iap enɛp magɛ kap angushi maki kap angushi makin ba kap <hesitation> ovuza makin ba kap <hesitation> achiɛ makin ba kap, <hesitation>